哦，用这个，那个电脑的那个做银行的事情，很呀方便呐，这久多数做这个，提钱还是那个还钱什么，多数都是那个用这这样那个电脑啦，甭去花那时间跑来跑去。

um 这个打球什么我最喜欢看是打羽球啦。打羽球还是打乒乓什么较好看，因为它很快，很紧张啦。看了，人看了嘛很爽，因为我自也有打这个球啦。

我最想做什工作，哦，做工作若能够做到那个去旅游的那个工作那很爽啊，带人去玩耍，自有倘玩耍，看每位地方，每位国家的地方，每位人的生活，百姓什，什色人，什色人。这样很，觉得很快乐。

了这个故事这个很啊多我们那个喜欢，喜欢听啦，以前古早的故事还是这次新的故事啊，那个听了是那个很舒服啦，很过瘾听了啦。那个 tapi 多数是那个较，较新的故事啦。

um 讲这久时代啊，讲创业很，um 蛮困苦啦。每个很，多嘎多竞争。多少 <coughs> 各样各样都有竞争蛮困苦啦。

我这里移民的人较多是这印尼的人呐，很多印尼的人跑过来马来西亚来这里生活啦，嘞跟这个 Philippine 呐，Philippine, 印尼的会较多啦，以前嘛有一点这个泰，泰国的人来这里马来西亚找工什么。

um 我有种过番薯啊，锄番薯杆，番薯插下放多久了咯，放它那个啊，能，能够挖起了开了拿起哇，生很多，很美。哒还有种木瓜啊，木瓜啊到它生时刻，哇，採下来吃，实在好吃。

学我以前做孩儿那时候。我是想那下大个这下做医生啦。因为做医生啊会帮助这下病人。那下 and then 做医生也是赚很多钱啦，and then 工，工也会较闲啦。

哦我要最喜欢庆祝还是这个唐，唐人年庆祝啦，唐人年庆祝很爽因为每个齐，齐合，齐吃，齐玩耍，齐讲笑啊，很爽。每个家庭每位都回头啊，齐齐热闹。

啊我喜欢的艺术嘞，是讲 um 画图啊，写水笔字啊，还是讲做手工。 <coughs>

啊，这个会，我会晓那个驾车什么，驾车，驾脚车噗什么完了会晓啦，若讲叫我去驾罗厘车，会晓驾啦 tapi 那个会较不棒，因为罗厘车较大辆一点，会会较困苦一点。

我手机就是去提它的那个啊配套咯。每月多少多少还一下就是这样咯。最容易

<noise> 啊我爱吃是这个我自做那个 roti 包吃啦，自那个放牛油啦，放这个那个放肉啦，放菜啦，放鸡蛋这样，做一个 roti 包来吃，很爽啦。

孩儿玩耍游戏得看 um 谁人跑较快咯。还是堆东西，哪一个组东西堆最快，就头名咯。还是那一组跳绳跳最久最快。

这个 AI 东西是很好啦。这个以后全部这个东西 AI 能够做啦。因为这个很啊多人工啊做数什么,做律师，有什很多东西这个 AI 这次可以做啦。AI 做的还会较好人做的。

um 我真很这个开心做这个东西，因为我们兴华话很要紧哪，因为兴华话现在慢慢没去，所以这这样帮助这样的东西，很好啦。

um 本地孩儿喜欢看的书咯，故事咯，反正都是 um 动物寓言的故事咯，还是神仙一点的故事咯。

um 这多数这个庆祝的东西，咱们我们家庭多数是庆祝这个唐人的那个庆祝的东西，好像那个唐人做年啊，嘞中秋啦，嘞做这个那个那是叫什么？那个丹丹听是什么

呃，临终的人是讲要走的人呐？要去天堂的人咯，这样 um 较多有些的是自的人，能够自的人照顾就自的人照顾，不能自的人照顾有的就是请工人来照顾咯。

哪里现在可以听音乐，听音乐看电视。人们可以-人们可以打发时间，对我们头脑也更好

um 本地广播的节目 um 我喜欢看他们唱歌比赛，嘞别样的 um 听，那个啊新闻，地方新闻。

哦，这个世界空气变也是很不好啦，因为世界空气变是那个世界变较热去。嘞它这个它的空气变到完了变乱去。是讲九月来讲海水是讲起起来哈，很呀多人就会，会没位那个住。

um 在我这里，那个最大只是那个 um 蜘蛛啊，蜘蛛很大只，那有的大只蜘蛛看了非常怕 um 黑黑身体都是毛啊，那大只的很呀大只 [um][um]tapi 它那个没什么会咬人呐。

如果你哪一种病痛有问题 ho 也会对旁边手身边朋友问起咯。慢慢问咯，实在不能他也会帮你一起问还是说 um 去看医生咯。问医生咯。

啊我喜欢玩耍这个他们讲 video game 啊，他这个 um 的那个 video game 玩耍很爽啦，它 um 的 video game 啊那个玩耍，你自也有这个体操什么，跑来跑去，跳起跳落，玩耍 game.

啊怎样讲，你在你那地方的学堂是什什么款的，学堂就是学堂咯，um 各层一间长长的家咯，啊一层一层咯，各班各班教室咯。

他这先生的东西很要紧啦，因为咱们以前校长啊，这个，brother Albinus 哈，他人，做校长很呀好的校长啊，因此他教每个人做好的东西，做较努力的学生啦。

我这那个隔壁的学堂是这那个 chung hua middle school 啦，这个 chung hua 是这个唐，唐人的学堂啦，它教这个唐，唐人的那个讲唐人的话啦。um 最近这个 chung hua 的学堂啦。

um 运动我会喜欢打太极。还是气功，气功练气。各种的，是讲缓缓，最身体都有帮助。

这最欢喜的东西是讲中万字票啦，万字票若你讲会中几十万呐，定然很欢喜吧。你那万字票钱那个能够买很呀多东西。你要买家，买车什么，还是要买自喜欢的东西很好。

哦，这里孩儿多数玩耍这个打羽球啦，羽球那个很呀多人打啦。那个，打羽球因为甭过头多人，会较爽啦。and then 没在外里很热啊。外里打球每次很热，打羽球每次是在家里内打。不热。

那讲啊怎样描述看到，看最后一次看到的动物。怎,怎么讲，啥意思，我不清楚啊。最后看一次了，以后都不看到？不，我想不，不出。

um 这多数那个用的就是这个手机啦。手机最常用的这个电的东西啦，um 手机因为很方便用。这久每个那个用手机来看戏啦，讲话啦 um 全部都能够用手机做啦。

我喜欢穿这平常的衣啦，平常衣穿了较爽啦。是讲穿这个 jeans 什么，穿这个那个较凉的衣啦，那个没这么热，穿了也较爽。

讲，美丽的装饰品，我喜欢插花，得去选多多各种各种花，你要得的花还是叶，哒有一个花瓶美美的，你慢慢插，插了看这啊那会美吗？不美就再改啦，再插再插咯。

um 在这里马来西亚我觉得历史很容易。因为很呀多历史，可以讲过头多历史啦，你要找很容易，是讲那个找较便的历史较好啦，多数这个历史戏，很呀贵。这次。

这个题目我甭晓啊，我没去注意那个出名的人，出名的历史人还是 um 传奇的人，人物。我没，没注意，没去注意这样的，没兴趣。

<noise> 我们这里孩儿玩耍是打，打羽球，打篮球，打足球什么啦。这里多数在马那个来西亚这里多数孩儿是打这几种。那个,那个打球啦，这是说乒乓什么这样。

<noise> 在这古晋这里多数这看我们看的这就是这个树啦。多数这个那个这次新种的树他们叫 rain tree lah 很呀多这啊那这个新的树这久很美啦。因此这久是讲最普通就是这个这那个 rain tree 的树。

你讲那些的老师 um 最好老师全部是他的价钱讲，讲真，价钱 um 不可太贵不可太便，也不可太便啦，差不多，每个人用会起咯。嘛不可讲随便价钱标高高。

哦这个电话很常用呐，可以讲一整天用呐。是讲那个有闲就用，因为没闲没时间打电话 tapi 有闲没摊做，就是看电话，因此这个看电话这次那个过头平常啦，那个时间也花过头去。

我庆祝我自的生日很简单啊，啊，鸡煮一只，鸡蛋沸咯，面，面沸一下，哒叫自一家人齐吃咯，齐 happy birthday 咯,生日快乐咯，生日快乐咯。

um 这个学堂跟那个那个老，老父母亲啊，要齐那个教孩儿，那个，因为这个学堂跟，学堂教的东西那个老父母亲也要齐合作，齐教孩儿啦，怎样培自较好的孩儿。

um 天空是蓝色的，是讲这阵时天气好咯，有太阳。有风，有屁，若讲天气不蓝色的，天气黑暗咯，落雨咯。

<noise> 这久在这那个马来西亚社会还是用钱啦，现钱这个买东西啦,那个全部用钱啦，很少讲这样那样 um 相换的东西啦。哒，这，这里因为每个用钱买东西做生意什么。

<noise> 这手机的东西我觉得它用那个过头，用过头多不好啦。这次孩儿什么每天玩耍手机什么，很不好啦，孩儿应该那个做别样东西，整个天这看手机什么眼睛也看坏去。这那个因此较不好。

um 若讲能够花一天时间学一样新的那个啊兴趣 um，我会喜欢讲学 um 跳舞。因为跳舞嘞你一身都也是等于有运动。嘞喜欢学一题美美的舞，跳了哇，也会觉得很爽，录起了留慢慢自看。

哦，这次这个新的那个电脑什么，应该是那个用来那个学生他们，学东西会较快，你若讲有电脑帮助这学生什么，这，这学的东西，定得会较好会较快啦。

啊，在这里古晋啊，多数较多人啊养的，家的那个是狗霾啦，多数人喜欢养狗霾，啊，tapi 也有蛮多人养猫啦，猫也是那个很平常啦，那个人喜欢养。

我常常用手机就看朋友有啊什新闻那个 whatsapp 来。哒还有看还有每个人有约讲几时出吃早，早餐咯，还是齐出吃【午餐】这样。齐出陪陪聊

<noise> 我较喜欢在外里跑啦。外里跑人身体较好，那个嘛较健康呐。人也较爽。每次在外里跑有嗮太阳什么 um 会较好，嘞我们，对我们头脑嘛较好。头脑较活这样。

用科技嘞，um 当然不一样咯。um 不相同岁数的人用科技嘞 um 当然不一样咯 um 年轻的用了就要较，较先，先进的咯，较老的一定就较慢后面摸，摸，摸，不会还得问，问这个问这个哒得啊怎样，等下做不可的还要起来哎哟哒不行的啊怎么做了。

这那个最困苦这个做工就是因为这个你若讲公司较大哈，内很呀乱，因此我觉得较大的公司那个工很坏做啦。因为内过头乱，过头多人那个 kacau 你做工。你，你工都不能做。

这个我也甭晓，不晓想，想不得出了，头晕了。

哦，这里的那个头，头，头人呐，这里头人他们那个应该得要听这个百姓要得什么，做他们，要要做他，对百姓好啦，别讲做给，做自好。

这那个是讲要较健康啊，最快你得吃较小心一点，别乱子吃，and then。要体操啦，就是讲那个体操会够，吃会够，那个睡会够，身体会好。um

<noise> 这那个弹 guitar 是甭晓啦，是讲弹琴什么也甭晓啦，多数我是这听音乐什么，那个听音乐听歌什么，嘞还是听 karaoke 什么也够了啦，嘛很爽嘛。

<noise> 这个新的这个那个，那个，那个内的什么，新的这个发，发展的东西 ,um 没好怕啦。那个，这，因为这新的东西，像呐电脑这样，全部是帮助人，做我们生活较容易，也较爽。

在这里马来西亚政府没讲帮助人过头啦。帮助是较没钱的人，较困苦的人呐 um 没需要每个人帮助啦。有帮助是 dia 较那人较较较惨的人。

这较特别的位，在我，那个我们自家庭啊是诗巫啦，因为这个诗巫是我们出世的位，我们那个大起来，在诗巫我，我们读书做工什么，tapi 这久移民来古晋了啦，在古晋生活这久。

啊这个天蓝是因为这个它，它的这个光啊，它照回来是蓝的光呐。这应该是这样，因为你在哪里也是天也蓝嘛，在，在过海那里过山过每位都是天蓝，因为它，它的天它照是蓝。

啊，我最喜欢那个喜欢听这个这音乐啊是，是这个一零一 fm 呐, fm 这个它的这个，它它的歌那个听了较爽，因为歌较摩登，它的歌他们选好的歌也较好听。

哦若讲这个有什么新的病，定得问这个，这病会危险不，这病怎样那个染来染去。那这病是因为这那个人喷嚏，流【鼻水】还是这碰到他们那个别人，别人的那个【口水】什么这样。

这自身体东西自得会晓照顾。那个最要紧是那个吃啦，吃要较清洁一点，不可吃过头多。And then 体操，啊，每天得体操，有流汗什么，那个啊心跳会够这样，人 baru 会强。

在这里马来西亚得有，有有两样尔，一样是那个，那个干的那个时，那个时间，有一样是那个较湿的时间呐，干的是讲很热啦，每次他们讲五六七哈，五六七那阵时是很热啦。then 那个年尾就较，较湿啦，较多落雨。

这游泳东西很好,因为游泳哈，它是很好的 exercise，游泳那个体操什么，你不受伤，最要紧就是不受伤。and then 游泳哈，对你身体那个可以说很呀好，很呀健康。and then 还会晒到太阳。

这里的人多数移民出啊是因为这个做工的那个问题啦。有半时你去要去找较好的工啊，就要去较大的市政，像呐去吉隆坡什么 um 它的工钱较高，嘞可能那里住那里较爽。

在学堂会，有学到这个很呀多东西啦，学，学到那个要紧的东西是马来西亚的那当时独立 um 马来西是一九五七年独立，tapi 沙巴，沙巴砂朥越啊，参加马来西亚是一九六三 baru 参加。

有啦，家庭当然有这个打算，怎样这个花钱，有这个这样的叫 budget 啦，那个钱没花过头多，赚 um 会够啦，那个花那个没那多啦。每，每个月要收钱最要紧。

以前人较多要用现钱去还东西，Tapi 这次人较少用现钱，这次人较多是用这个电，电脑内去还钱啦，电脑内那个用那个银行 um 还钱 um 较方便，较力便。

哦我最喜欢打球是这打羽球啦，羽球去跑去游泳，这三样我最 suka 啦。最，最喜欢啦。因为这这样，这几样会流汗。那个会较爽。

um 在这社会最喜欢那个什么生意都有啦，因为较多生意啊，那个每个人会较爽啦，因为较多生意啊，那个每个人有，有较多位去。有较多东西买。那个这东西啦。